Itlar haqida ko‘p tarqalgan tushunchalar <hesitation> bu it xavfli yani quturgan bo‘lishi mumkin, <noise> shovqinli bo‘lishi mumkin deb hisoblashadi. Lekin bu itlarning <hesitation> odatda <hesitation> muhitga bogliq. Ko‘p itlar <hesitation> sodiq va tinch tabiatli bo‘ladi.